طبعا بسأل ال <hesitation> أحد المشاهير أول شي بسأله <hesitation> هل فعلا إن الشهرة <hesitation> منها أرباح مالية خيالية لدرجة إن ال <hesitation> الشخص ممكن يتحول إلى مليونير في س- خلال سنوات؟ هل فعلا هذي المبالغ الخيالية اللي يتكلمون عنها حجيجة ولا لا? والسبب عشان الناس تعرف الحجائج، لإن الكل عندها يعني أوهام إن الشهرة هي تدخل ملايين بغمض العين وبكل سهولة.